Ñy ataony ñy vitiky hamoroña na handrindra ñy andiam-bitike, <shushes> fampifandraisa aminy ñy alalany fermoly, manahaky anizao ñy fahafahany miarake noho ñy fiarova, eo avao koa ñy fizarany ñy asa ataony i noho fampihara ñy teti-kady anañandrozy.